<hesitation> Maro be zao le raha mandrafitra bicyclette ai, de misy zao ai le ipitrahagnô, de misy le raha tazominô, de misy ao le la rouen'igny, de misy ihany koa pedale, <hesitation> pedale zegny le ametrahana tongotro de le <hesitation> entigny mipedaly anilay bicyclette de mandeha amizay zegny biscl-bicyclette. <laughs>